Ia, misy karazan̈a loko zen̈y mahay man̈ano zen̈y fa tsy haiko anara-nany. Aviô tsy azoko onon̈o tsara fa izy zen̈y karazan̈y ma- man̈ano menasy amindrô fahavalo àby io zen̈y irô koa fa man̈ano karà ze. Koa fa mibotron̈o karà ze mivadiky maventy oe karà zen̈y ze afaka hivolan̈ana.